المعتقد الاهم ملازم الناس تتعلموا هو التسامح مع الاخرين لازم الناس يكون عندها تسامح ديني, تسامح فكري ما يجوز عشان شخص يعتنق معتقد ديني غير معتقدي اني احارب او اتعامل معه بحن افكارها غير افكاري ,ما يجوز ان يعتدي عليه بالسب او بالشتم لازم الناس كلها تكون على قدر معين من المساواه متساويين في الحقوق.